Poritina tuí iin nino pero, xatu xatunono tunó, diani ku xa'a kauno tu nguano pus kadanguantar, nokeye nidanró, kanro nguantar vida kutuno kutunguano, kudiinró pero no xe ñaa'a pus nadanrotaña yu'ú por que ña ditida nguantar, nridanro xa'a kutu ma'a nró inka vidana.